Rígá nu̱ni̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ naphú rí ríꞌkhui̱, yaꞌduxúwíꞌ duun ra̱mbu̱, ndu̱jíi̱ khamí ríꞌkhui̱, jma̱a tséxi̱ nakhú xúꞌkhui̱ rá, po ikhí i̱khu̱ꞌwíꞌ. Jngáa̱ mú nando̱ꞌ magrui̱ꞌyáꞌ ra̱mbu̱ ikhí, po na̱grui̱ꞌyá má ra̱mbu̱ mangaa na̱khu̱ꞌwíꞌ ikhí jma̱a. Po xúꞌkhui̱, jngáa̱ rígá i̱mba̱ yaꞌduun rí duun maxaꞌ rí nutháa̱n ríꞌkhui̱ nutháa̱n serránú, pero na̱khu̱ꞌmbúꞌ má mangaa, jngáa̱ xúꞌkhui̱ má ikhaa na̱khu̱ꞌwíꞌ má jma̱a ríꞌkhui̱ tséxi̱ nakhú, khamí mú nando̱ꞌ má ra̱mbu̱ na̱ni̱ má ikhí mangaa júꞌkhui̱. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má yaꞌduun rí yaꞌduun duun duun maŋa̱ꞌ, duun nijndooꞌ i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱, nagu̱ꞌ má manga, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí pos ikhí ríꞌkhui̱ rí <hesitation> nu̱xu̱ꞌwíꞌ má mangaa, o̱ sinóó nu̱nu̱ náa̱ꞌ a̱jua̱nꞌ rí naꞌkhu̱u̱ aguꞌ a̱ꞌkhui̱ mangaa nguáná. A̱ꞌkhui̱ rá rí mbaꞌja inii má yaꞌduun náa̱ꞌ rí naphú jngáa̱ xógíꞌ má ríꞌkhui̱ rígá o̱ sinó nu̱xu̱ꞌmbúꞌ ra̱mbu̱ mangaa para ke rí ma̱ꞌni ndasko̱ꞌ mixtiꞌkhu xú iyasko̱ꞌ rámí. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí mbaꞌja inii rí na naphú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Nu̱ni̱ má mangaa náa̱ꞌ rí yaꞌduxíwíꞌ jma̱a xtílá mangaa, nu̱xu̱ꞌmbúꞌ jan má xuyuuꞌ xtílá, jngáa̱ nu̱xi̱ꞌñáa̱ꞌla ikhí má yaꞌduun mangaa. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má náa̱ xuyuuꞌ a̱ga po ikhí má ini̱ mangaa, nu̱ni̱ ríꞌkhui̱ nu̱xu̱ꞌmbúꞌ duun, xu̱xu̱ꞌmbúꞌ ra̱mbu̱ maxaꞌ khamí ríꞌkhui̱, idú má rá mí, xógíꞌ rí na̱ka̱yóó, <hesitation> áxú má a̱ꞌkhui̱ rá, mágá má a̱ꞌkhui̱ rá, po xógíꞌ má ríꞌkhui̱ nu̱xu̱ꞌmbúꞌ rá jngáa̱ nu̱nu̱ xúꞌkhui̱ rá. Nu̱xu̱ꞌmáa̱ꞌla náa̱ꞌ xuyuuꞌ má a̱ga a̱ꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má náa̱ꞌ xedi̱ mangaa po duun má i̱xu̱ꞌmááꞌ rí ikhí mbu̱júúꞌ, porke <hesitation> rí ríꞌkhui̱ nu̱xu̱ꞌmááꞌ ikhí numuu rí nixúꞌkhui̱ iyasko̱ꞌ mu̱phú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ.